Mars asetsena dze m'ebusua ara na menye hͻn bͻkͻ. Menye m'awofo beenu, moho kafo, mo nua na me ba na yɛbͻkͻ. Dɛm nkorͻfo yi a menye hͻn bͻkͻ yi ne siantsir ara nye dɛ, wͻyɛ m'ebusua, wͻka moho, wͻwͻ tsema ma me, ntsi ͻhaw na abɛbrɛsɛ biara ͻbͻsoɛr wͻ bea a yɛwͻ no, hͻn na wͻbͻboa me ma meetum egyina ano yie ntsi hͻn nko na menye hͻn bͻkͻ.